بسوي طبق مجدرة بس بطريجة حديثة شوي. بدل الرز، بستخدم الكيني وبدل العدس، بستخدم العدس البني. وبالنسبة للتتبيلة بضيفلها نكهة ليمون ونعناع. وليش بتفوز؟ لأن المجدرة طبج شعبي؟ الناس بتحبه، التعديلات إللي بسويها بتخليه طبج صحي وأنيق في نفس الوجت.